Itsɔm azatse adakunom ne a nesek. Adakunom fɛ dorok in da ka sɛ mo, wat kurip kukang fɛ ba tsin di ra ne, ye, itsɔm da kyem i bɛ ni tɛrɛk iyɛ yɛ? I da kyem i bɛ na kamining iyɛ ƴɛ? Itsɔm da kyem ni bɛ ni tɛrɛk iyɛ, ni irèn ide fin in da cɛɛt naton ne. Itsɔm da kyem i bɛ ne kamining iyɛ ki i bɛ de, in ki bi rèn i sɛ de, irèn i sɛ me yet itek, i bɛ ne kamining iyɛ. Ki ngɔn dorok i tsin tsɛt itsɔm, kunom da kyem ku da nɔɔk ide, mok iwu adakunom fɛ ki ngon doro, a da ka sɛ mo ne. Ki vit itsɔm, i da kyem i ra ikikak nazatse tut kang awo. Ide me dɔng, itsɔm e, da kyem i ra- kusonong vit ide bà. Da tsɛt ide, mok ide ne da ka nɔɔk itɛrɛk iyɛ ayɛt kusot. Kyɔng sak, ikyɛng fi sak in tsin fɛ itsɔm deng da iye sak anet iyɛ ni tɛrɛk, yet ki bɛ de, i bi kukyang. Yɛ anɛ? Ke a da se yɛɛt awo, i da tse nitu kan. Ki i tse nitu kan, ba shim itsɔm, ide itsɔm e ne, i di ki shan ikan, ide ne ba da ka- ra mo kaaki kyɛng, fɛ ba tsin shim e zɔng. Ki vit ngɔn ni tsɔm, i da ku, i da kyem i sɛ kan fi i da te nanu wo. Ide me dɔng kin in tsin fɛ, itsɔm da kyem i bɛ ni tɛrɛk iyɛ ni kusot azatse. Ikyɛng ifɛ faa, fin in shim in di cɛɛt, yet ki ngɔn atut, i shim inye kutseng sak i bɛ narɔ kakak, ki ngɔn bi tsɔm atut awo, da kyem i tseng narɔ me awo. Won in won 'it. ki ngɔn shim i tse, nyan i tsi ifa, i tse narɔ ifa tut, ko kutseet e kƴek, ki ngɔn bi- irèn itsɔm fi i di ki tse bá, ngɔn di iyɛ ngon da beseng. I da kyem i sɛ itarang kudaam ngɔn bá, yak anɛ?, yak anɛ tak vit itsɔm. Itsɔm da kyem i sak ngɔn ni tseng narɔ yɔng fi ngɔn shim ni tseng kyang, da ti bɛ ngɔn kyang, mok itsɔm ngɔn. Itsɔm atut, i da kyem i da sak iyɛ ngɔn ni tɛrɛk, nanɛ? Mok ɛ ki ngɔn bi tsɔm atut, i da kyem i yirik nnon ngɔn sak i bɛ arɔ ifa, kaa-kyɛ karɔ ifa ki iyɛ ngɔn shim. Karɔ ifa kabane na karatek, nggon ngɔn da kyem ka tse arɔ ifa. Ki in yɛrɛk it kazatse tut, ka tosong, kɛ anet ɔng ke a bi tsɔm bá, nggon wu da kyem ka sɛ ka fa kɛ banet di fa bá. Ki i yɛrɛk it atut, nnon agbaat e se zeng ni yit awo. Nnon agbaat e yɔng ni mben ifang, ba ras ifa bá zɔng, yak anɛ? Ba bi tsɔm. Itsɔm e sak iyɛ bá di tɛrɛk, ki i bɛ tsɔm atut, Nggon ngɔn se narɔ ifa, ngɔn foos ka ya kashon azɔng, nggon ngɔn da sot agbaat anet, ngma fin in di cɛɛt 'it, ye imi tees, in tees nnon narɔ ifa, ngma nnon ɔng fɛ ba se narɔ ifa me, ba tarasa itsɔm, fɛ ba di sɛ ba di fa narɔ ifa me, nnon doot ni mben ‘it nang, azeng, azeng, ni m-ben ibaas, bakak doot ba ba mi kyem ba sɛ ba tse narɔ ifa bá, mok anɛ? Vit itsɔm, iyɛ bá tɛrɛk a?, iyɛ bá da tɛrɛk bà, yak anɛ? Vit itsɔm. Itsɔm deng fi i da di ide, i ra sele ni rèn zizɛɛt, mok anɛ?, ki ngɔn bi tsɔm atut, na tsak e, nggon ngɔn da sɛ karɔ ifa katek, katek, katek, ko zeng na plato. Ki ngɔn fa da fok, nnon ɔng fɛ na se narɔ agbaat gbaat gbaat atu fa yet bayɔng fɛ bada bá bi tsɔm, fɛ ba kyem ba tseng narɔ ifa, ba di sɛ ifa, ba di sɛ ikyɛng fɛ ba da ka ba sele mo. Wɛt kayɔng fɛ vit e, ka da kyem ka sɛ ka tseng awo, ka da ki wɛy ari. Ki ki yiring 'it, ni nkɔs ama za, na namang kyem ba tseng ifa awo, aƴɛt a vit itsɔm, ba nye bada da fɛ wey, nnon na matek e kyɛk fɛ na na da tse narɔ ifa, mok anɛ? Vit itsɔm. Ke ba fɛ ba bi tsɔm, kɛ ayisi tsa atarak ni zen e yɔng ayi. Kɛ nnon bá man ya kashon, mok avit itsɔm sak nnon doot atut ba kyem ba sɛ tseng narɔ ifa wo, bakak bá tseng itosok inyek. Bakak ba sɛ ice ba ma ayɛt kuweneng ɔng ni zen ɔng fɛ ba izen iweneng ba mi nye wo, itak anɛ? Vit itsɔm, bada bá vit itsɔm fɛ ba da tseng arɔ ifa. Anɔng e yɔng fɛ sak, nnon di tsees narɔ iyɛrɛ bakak nnon, ba yes child a-trafiking. Ba sɛ ice bá nayɛt ikyɛng de, mok anɛ? Nggon vit itsɔm fɛ bada bá da ka ba te na-na-narɔ fa. Wɛt nggon tsin se ni kusonong abat, vit ikyɛng fɛ ka ra, nggon da ra akyɛ wɛ? Kara-kara- tseng sak narɔ ira kak kutomong nari, ayɛt anɔng, ba ngɔn ren ke nggon e se aƴɛt akyɛ ba, kɛ ka ya kyɛ zɔng?, kɛ ka sɔ shi- zɔng? Kɛ ka kɔs akɛ?- nnon doot atut, ba se narɔ izot, ba se na yit izot. Bakak bá mi sot banyining agbaat e, mok anɛ? Ki vit abinin ɔng fi nggon e tsin di se naton kutomong e, ika yɔng azɔng ayit ari, ka da tseng narɔ kutomong. Atek ari me kan sok nggon e na mar ika na ka sot abinin wu. Ni nggon ɔng sɛ yin kafa, ni nggon ɔng sɛ yin kurɔk, na ka sɛ ica ka nayɛt ibeseng iyɛ, ka fɛ ka bi tsom, ke ka se anɔng awo, ka fɛ ka- ada ka fɛ ka bi tsɔm, ke ka se ri, ke ka se arɔ izot awo. I di tsɔm, da kyem i bɛ na anet itɛrɛk iyɛ. Ni rèn ikak, bacam doot atut, bare-ba-ba no ice ba, ba sɛ ica ba nayɛt itsang mok anɛ? Anet ba sɛ kuyak a-na diding awo, a mi kyem a te wɛng ni diding bà, a mi yas ninom awo sak atuk, a mi di ikyɛng fɛ a da ya bà. Ke di ikyɛng fɛ akak sak, a da sok a di mer ide ni sot nayak, mok anɛ? Vit itsɔm. Avit itsɔm yet aduk ikyɛng, itsɔm da kyem i bɛ na anet itɛrɛk iya, mok anɛ? Ki nggon ɔng fɛ ka se nayɛt ari agbaat anet, fɛ ka da sɛ kuyak na diding, ka da sɛ kuyak ninom, ka da sɛ kuyak natuk, ka da ya, ka da hywa, ka da nosong, ka da ka da- shim, ke ka da ra itsang awo. ikyɛng fi i di daam atut, fi imi shim, ke adakunom fɛ sak in sɛ tsɔm, ki mi sɛ tsɔm, in di ki nɔɔk nnon in iya ni sɔ, na ka ba nɔɔk mo itɛrɛk iyɛ. Mok itsɔm da kyem i bɛ na anet itɛrɛk iyɛ. Ifɛ faa, ifɛ taat, yet ke anet atut, i no ice ngɔn, na-na-na-na, na-nafi rɔk, ki i bi tsɔm fi i di ki no nitu ikan ngma wo, iyerek ngɔn yet iku. i da ku, mok anɛ? Ki ngɔn no nitu kan, ba tsin shim ni nɔɔk itsɔm, nɔng ba da ka nɔɔk mo ikan, vit ikan, ngɔn ɔong mi ku. Atut ki ngɔn tsin shim i tsɛt ku-ku-ku-kukyang kusot mben, ke ngɔn ni bɛ kucɛɛt kutek fi i shim i tak iko mok mben nang bin ya kashon, ki i bɛ itsɔm fi i di ki tse sak arɔ yɔng fi i da tsi kyem i di temaka mben ni ya kashon ba, tɔ! Vit ngɔn ɔng ayɛt ari. Ngɔn ɔng ni kutɔrɔng ngɔn ayɛt afa ngɔn, ngɔn ɔng ni ikyɛng fi mben nang di ki ya kashon nayɛt afa ngɔn, i da kyem i tse ra wo, itsɔm bɛ ni tɛrɛk iyɛ. Itsɔm da kyem da sak ni ra nok ke i shim inok kutu i di ki kɔsɔ. I da nok kutu kutek nɔng i di ki kɔsɔ, i sɛ kukyang. Mok avit itsɔm sak bakak kɔs amatse, vit kutu ikɔs, in ki yiring, avit itsɔm a sak bacam teng ba se na narɔ, ki ngɔm tse na lagos, i tse na babic, i tse narɔ zizɛɛt, i da di bacam teng ba kɔs naben, bakak ma na shi, bakak na-na-na abat, aduk nkyɔrɔng se zɔng, nnon nanaman se zɔng, mok anɛ? Vit itsɔm. Imi nɔɔk atsak, ki nnon ɔng fɛ ba bɛ itsɔm, ke ba se na nasa bá, ba da ya ikyɛng fɛ ba shim ba ya, ba da sɔ ikyɛng fɛ ba shim ba sɔ, iyɛ bá da tɛrɛk, ba da sɛ kudaam ni kusot bá awo. Itsɔm deng yet ikyɛng itek, in ke ba sɛ ide ni rèn itek, ke ba kyem ba tse ni de ni rèn itek, ni ke ba ra ikyɛng ki tsɔm e da kyem i ra. Itsɔm da kyem i sak nnon doot- itsɔm mi sak banet doot mi ra ikyɛng ɔng fɛ ba shim atut. Ki ngɔn bi tsɔm, i bɛ kukyang da kyem i Itsare amutuci ngɔn, itsɔm deng da sak ba da kyem ba shan iko ngɔn awo, ki i bi tsɔm ngɔn atut, kɛ akak bɛ atut a shim a da shan iko, ngɔn da neseng nazaton de, da kyem i ra kucɛɛt e, ba da ku fok. Atut ki bi tsɔm awo, ba da shan kaki kyɛng fi bɛ, ko i yet mben ngɔn, fi i bɛ na fi shan, akak da tɛ tɛ tarang itsɔm a da ki shan. Wɛt ki ngɔn bi tsɔm fi i mi shan karɔ, i sak ika mok nnon ngɔn, akak da kyem a ra ide wo, ke ba ren i yet akan ba da ra ide, ba da shan na gap. Ama ki ngɔn bi tsɔm ɔng, vit anet fɛ a da ka shan ikƴeng fi i yet ifuu. So, itsɔm da kyem i da nɔɔk itɛrɛk iyɛ, itsɔm da ka nɔɔk kamining iyɛ, itsɔm da sak akak da ka byɛɛs awo. Avit itsɔm sak ni sot asam, ki bi tsɔm ɔng da sot asam awo. Imi tsi cɛɛt atut, mok ɛ, itsɔm da kyem i da sheshek, ko nanu ku, i da kyem i sak ni bereng ikyɛng fi i yit ifɔɔn. Itsɔm da sak ni kuus a da-ko- ngɔn yet anet ira adakunom kutomong da kyem i ra iko ki i bi tsɔm. Ko i tse na fanni kuus na majamiya, ngɔn da kyem i ra ikuus atut vit tsɔm bà, mok anɛ? Awe ntseet ntseet fi kutseet da shim ayit kutseet anet ikuus. Kɛ ba shim ni tse ishara ifɛ ni mben e nkak, ki ni ra ayɛt ari, ngma ngma kucɛɛt itsɔm ɔng. In ki i bi tsɔm fi ngɔn tsin shim i di ra adakunom kutomong, ki i bi tsɔm da tseng. ke ba shim ba tse ni mben ifang, ba tsɛ ba shara ifɛ adakunom, ngɔn di ki kuus banet fɛ ba da tseng. da tsi i ra. Ki i bɛ wo, da kyem i ra yɛ? Ko ikuus ayeso atut, da kyem i ra ye dan itsɔm bà. Itsɔm yet ikyɛng itek, ke ba sɛ ide ni rèn itek, ke ba ra kutomong ni de ni rèn itek, mok iyerek kunom di sɛ iratek.